Degafa ye eska gaseka ichy rakir wiskira wiskira alechi. Wida goni dibela ter agintani minga alo kong nell gubaltone gubaltone ague ter agintani nouge tana konge nell gubal tana ague wida minga fa alir eago aye en kag dawika fa urada keri eague enga abangi entani min fa hasli in kong nall tuo in bangid toka wiskira gon degefa ye eskiro degefaye urad murja engoso ter nharei eltoni urad murjan goso